Pensu ch'a sian ëmpurtante sia le bestie sia le persun-e, ma si deu serni tra le bestie e le persun-e, sernu le persun-e, për ezempi mi mangiu la carn d'vaca e duncue la persun-a al e pi ëmpurtanta d'la bestia